Da io moa izañy da tsy misy hoe tonga lafatsy i andro fa mitovy avao fa no efa ny- iñy daty nahaterañao teña izañy da, nahaterañao iñy da fa iñy avao ny andro tonga lafatra amiko.